نختار المكان المناسب وبعدين نحط علامة بالـ- بالبيرو بعتادى بعد ما نحط علامة بالبيرو نحط- نجيب الـ- الترابنو ونحط الدندير في مكان درت فيه علامة بالبيرو وندير الترابنو باش ننجبها ندير نجبة بعتادى بعد ما ندير نجبة نحط المسمار متاعها فلمكان ونحطها ونعلق اللوحة وتمت